सर्दी और झुकाम रा ध्यान राखणो चाहवो। बारां उगाडो नी जावणो चावो तांबरा रा ध्यान राखणो चाहिजा। वणा केवणो चाहिजा कि तांब्रो था बार निकाल तो थां नै झुकाम लग जै। एक अग्र लगो तो दस-पंद्रह दिन थाणो लारी ही कोणी छोड़ला। झुकाम और चिक्का आणो शुरू होयगी तो और बुकार रा भी डर रिया करे है। आ बीमारी मलेरिया तक भी पोचया करे है मिणक नै हमेशा तांबरा नै घरर में ही राखणो चाहवो है और ध्यान राखणो चाहवो। अग्र बार निकला तो की ना की फेणर बार निकालणो चाहवो।